Biasa nakke ku itte punna bangngi injo pa'niki a, ka biasa injo na kanrei paongku, injomi biasa lohe dakbung-dakbung punna ele' i nampa riek bate kikki' na pole bela, ka biasa manna ri bungkusu tattai ji na kanre jari tala ni isse i na dikura injo, anterek pakua tala na kanrei pakniki injo pao a, akbangsa injo pao a pung taming, a lakbusi injo <laughs> na kanre pakniki ka anre pasilolongang i, jari akdakbung todo minjo mange kodong nampa punna lampaki ngalle mallaki ka maingi ri loho injo punna-nampa punna maingi riloho nampa ri alle biasa puru-puru singkulang ki, nampa punna na dakki ki anre ile na, nampa injo pung taming tala riek mi ri kamponga ka lampami ri morowali, ka tau toana injo pung taming, mate ngasek mi kodong nampa urang sianak na lere-lere ngasek mi jari anre mo ampasilolongang i paonna tania ji pole pao biasa ku itte injo pa'nikia ka na kanretodo' i lamung-lamungku maraenga anu todo injo biasa ku itte punna bangngi i rikua lampasa injo lampasa iya appaka sessa ka lakbusang i kaluku na kanre injomo biasa ri ondang punna ri uttei nampa lassiri bela allari punna rate mi ri kajua nampa punna na ni tado' i